Seva nini pua si min re mana nga, ao no manga pur ato mung alo vatono anga torek ta mung toi ro mana horo nano manga me bir na nga tonga vatono. Ko yo sona mung koto alo anga to vatono anini kusier ta lung man kirkir eni. E mana, ausi lo vatono o ano manga pur tomung buop kumui anini ma, anga kusier me lunga moi. Puanga mo tolo holo puanga mo vadun holo puanga mo <hesitation> vatiou herek alo dono. Puanga mo ne te bale mana, anini e rona birbir kusier ta lunga moi. Puasi min nekil, anga sa mukone ke kil pulo nama ma tonga dian ena, tenan, edevin, ediek tina ike horo di oh talpu ot di o kena mana nga ke mo lunga moi kanga to di o mo va tato di nena gua komia na ma, mana nga ti mo vato toke ne angua ko mur. Nenga lol sier manga pur tomung me lunga moi ku anini kusier mita lunga moi. Mana nga mo vatiou, herek alo dono, kese ho ne kobien kone ke mo ka eroni rona na <hesitation> o na nema. Ne to bir tiso me, ale tu mung buo tarmar bale. Ke o re tu mung ta mar bale, ike to leuro, ke pu talo burdel ke kabua burdel. <hesitation> ke va bung nian ka home ne kunkun mau, ke ro ye ke vatiou kotikalpum ala alo dono. Ne tolo nolo komia min, seger va kadeltu mbuo a tarmar bale ke to leuro. Ero si- sere him muop ike vanir lieuro ava tono, kine tolo pulo ot. Ne vadun nolo komia min, mbua songere deltu leuro nga mo toni anga nge puanga kusier mo mie so kapuru nan ni, e kian horo mo horo song gere deltu. Yo soni per kenga tuma lalmem mangam lo burdel, leuro na son pi anga le mana, mana no manga pur ena ma, manga pur tomung me te e mana monga le dono, time na e mana monga lo dono. Mana nga somo, some him mo <hesitation> mana nga some kil pulo lobung, mana nga some pi kara rek. Manga pur me mung toi ko tomung, dono na dono nga o me te mana anga loi ena ma, kese re to ne mamsie na ike him o ike ro rarek pulo mo bum manga pur ena ta tomana to ke monga lo dono, tisone mung kone tsong him ke tsong him ke. Tisene munkane kese uma mar kese uma mar mana nga lo dono manga pur ta dun mo ta mung to mana molo dono, oriat tita nani taka ben mene sier horek mo holo kusier mo lunga moi ko ike sene lunga moi. Moma i lunga moi soni ne va na sompu pi komun ma tito ta mung ton monga lo dono ma. Kon mer son pi ner pek son pi nemer son pi va e mana kanga kolonga na tomung buop manga pur ta lunga moi kumui anini kusier eni ta lunga moi. Ko kone kuse soma lunga me mena na kirkir ko ga va konga e mana ni sompu mer eni ma ke ka mui mo vara rek mo mbike leuro nir ton ne leuro van ke ton mana nama, i va ne mamsie mo ikom kom ike va puana iton, mana nama. Keka mui mo vararek mana no manga pur anga tomung se soma lung moi kirkir <hesitation> tu mui, kumui anini soma lung moi yet. Manga kapuru somo apoi manga ka puru somo lunga moi kirkir. Mana na to gua lo motom lol sier ma gua lo motom lo manga pur, gua lo motom ano herma sier mo e tena sier tita likere van tanu to sier go lo motom lo sier. Kusier sa likere vari a vasima herek alum sier vai e mana nama, mana no vatono e mana no ma tolo vatono. Mo ne va o sier kamo to blik sier mo vapka sier mana na me gua tomung tomung mo vapka sier se va buka nga lon nepka nga lon ne gole nga lon, ko sesene mung e mana na e kon mer son lunga lon nemer ena son pi ma ko sesene lunga moi kona tomung manga pur ta lunga moi tomung tomung kuku mui anini, sa siam lol kon mir sa siam mini mir. Kese gole mo kese gua ma alo mana nama. Mana na kusier birbir barasi ka mung kone ka ringom tan toroi kusier birbir ta ringo ma sier toro e manana. Puanga me blik puanga mepka, ye nga ma hana e mana na ka ra siam. Manga pur tota vasi ma sier va kusier masi ta lunga mo i kumui anini herek alum sier anga tita pi o sier so vasi ma di, vasi madi tisomo lunga moi. Herek alum di anga tita <hesitation> pi o di timin somo vasi ma di somo lunga kumui anga sopu mo va, mana gua komia ma.